Mʋ wayɔ iwʋviʋ wani bʋakʋ afɔnadʋ inyiti dʋ kalʋɛ mʋ iwʋviʋ wani bʋakʋ amʋ yatini alʋ iwʋviʋ wani bʋakʋ namʋ nafɔ natini yɛla, mɛ wakʋtʋ zɔnʋ asila, asilala ɔlɛ iwoviʋ di, bʋakʋ ɛnayi yekele bʋakʋ aleklayidʋ nɛfʋɛdi alo abeklayɛ dʋ nʋ ɛfʋɛdila ɛnayi yekele, ɔma kɔtʋ dziye nɛfɛ ɛnayi nekele ɔmaɣali yɛ nʋ ɛfɛ ayi nʋ ɔlɛ iwoviʋdi bʋaka fɔnedzi iɣa mɛ afrasɛ wani afɔnazɔ nʋ <hesitation> karnivɔ, mɛ asilala ɔlɛ karnivɔ, bʋakafɔnedzi iɣa mɛ ɛnayi nekele la ɔmakʋtʋ dzie nʋ ɛfɛ ɛfʋani la wakʋtʋ yɔ ʋkpi, ʋkpila ɔlɛ ʋdʋnʋ iwʋviʋ bʋa itidini kʋ ʋkpi, neyiyɛ alo ʋkpi dʋ ʋvlɛli ʋvlɛ tatsi kɛnayi nekela ka afɔ gbanya fala mɛ ɛnanekele ʋkpi makʋtʋ tsiyɛ mɛ ɔmetsika adi nɛtu kɛ mɛ ʋkpi bila ɔtabi lɛ iwoviʋ di bʋakʋ yatini fa, alʋ nafɔ natini fa, ɛlaniɛ la wakʋtʋ zɔnʋ pʋsʋ. Pʋsʋ la ɔlɛ ɩwovɩʋ dɩbɩ bʋakʋ bʋakʋ naʒɔ beli nʋ ee asɩla lɛ kanivɔr la ɩwovɩʋ dʒɩ ya la asɩ pʋsʋ bɩ lɛ ɩwovɩʋ lɛ amɛ la ʋee ɔee pʋsʋ makʋtʋ ʒɛ ɩwovɩʋ vla kɛlɛyɩ nekele kaʒɔ nʋ tafɔtɛ fa alo yekoletʋ fa la ɛnɛnakele ɔma wɔlɩ yɛ ɩfɔ ɛfɛ kome kele ɩvʋkɛ mɛ pʋsʋ bɩ lɛ ɩwovɩʋ dɩ bʋakʋ yatɩnɩ fa la.